Vindo unifurie iya kole vikareghwa vindo fivi vinei malughu na ghughai, nifurie marughu ang'u kijo kinjireshere tangu ni mdu. Kwahiyo nighafure gho, ukakora vyovyoshe fuya naya, vughai nifurie na mbogha ya mapere kui kana mchicha kana mariva bathi <noise>